Fangare gena, garaki foloi se dalawaho osu, daso paru, se ngula-ngula, dadi ngam yang ngone oyo ge sorai, gahi ngone sehat, fangare gena oyo rai dadi gahi karja se gahi garamoi ge, dadi futuru se paleca